Ñy fomba atao moa ahaiza nteña mititiky ñy raha mañeno tean-teña: -Ianara nteña, voalohany mila hay nteña ñy fototsy ny ñy raha mañeno hianara nteñ'eñy, na gitara zay na mandôliny zay. -Mila hay nteña koa mapifañarakaraky ñy feone, mba ahasoasoa ñy fititihañ'azy, manahakan'izay koa. -Mila hay nteña ñy tekiniky fanavañ'azy.